Neniihiira kweega endiimi nyingi kyamu gaso munno habwokuba, ne'chukuyamba kubaaza na'bantu abaatali bobo'mulingo gumu kandi ne'chikuyamba okubungiiraho amahanga agatali agamu na'agamu.